பள்ளத்தாக்குகள் அமைதி, வேலி மற்றும் வளமான வாழ்க்கையின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. அவர்களை நினைக்கும் போது என் நினைவுக்கு வருவது இதோ. குன்றுகள் அல்லது மலைகளுக்கு இடையில் உள்ள தாழ்வான நிலம்: சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்புடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த உயரமே வரையறுக்கும் பண்பாகும். இது நிலப்பரப்பில் ஒரு இயற்கை கிண்ணம். அல்லது தொட்டியை உருவாக்குகிறது. ஆறுகள் மற்றும் நீரோடைகள்: பல பள்ளத்தாக்குகள் ஆறுகள் அல்லது நீரோடைகளால் செதுக்கப்பட்டுள்ளன, அவை பெரும்பாலும் பள்ளத்தாக்கின் தரையில் பாய்கின்றன. இந்த நீர் ஆதாரம் பள்ளத்தாக்கின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிற்கும் பெரும்பாலும் மனித குடியிருப்புகளுக்கும் முக்கியமானது. வளமான நிலம் மற்றும் விவசாயம். நீர் மற்றும் ஆறுகளில் படிந்த வளமான மண் ஆகியவற்றின் கலவையானது பள்ளத்தாக்குகளை விவசாயத்திற்கு ஏற்றதாக ஆக்குகிறது. அவை பெரும்பாலும் விவசாயம். மற்றும் வளமான வயல்களுடன் தொடர்புடையவை. தங்குமிடம் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்டது: பள்ளத்தாக்குகள் உயரமான நிலத்தோற்றங்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள உறுப்புகளிலிருந்து தங்குமிடம் மற்றும் பாதுகாப்பின் உணர்வை வழங்க முடியும். இது மிகவும் மிதமான மைக்ரோக்ளைமேட்டை உருவாக்க முடியும்.